Kua jevae ɨ guaju rupigua, mbaetɨi aesa, jare aikuavi, aikua kïräiko oyaporeta, erei aendu joureta, kuako ɨ guaju rupigua jevae, aikuaa oimeko ome yandeve yanderete ömomïrata vaera